Эфиопия кишвари гарм ва кӯҳистон аст. Дар ҷойҳои баланд ҳаво салқин ва шабона хунук мешавад. Дар ҷойҳои паст, ҳаво хеле гарм аст. Баъзе ҷойҳо борон бисёр меборад, дигар ҷойҳо хушканд. Фасли борон одатан тобистон аст, ки роҳҳо тар мешаванд.